ممم هاكا اا في بالي في الأسبوع الواحد واحد وثلاثين ساعه ثلاثين ساعه في الأسبوع و ااا و عدد الإيجازات إلي ناخوها ناخو فيها من كل الإيجازات عندك حتى يوم الأحد يتسمى إجازه إجازات يوم الأحد عندك هاكا العطل اا تاع ال اا عطله الربيع و الصيف و كهو.